Noy masumasuyel gollirta. Masumasuyel e wodowa kolle ɗiɗi, e ɗi fotondiri, to honyu nyama e hendu nana natata, kol nyama e kol nano to yehugo sai tawa ɗum falfantiri, to ɗun falfantira ɗon <hesitation> hono fuko ɗun haure fu ɗun tacca ɗun sirkita ɗum.